Emanka seka fue ma siknala no sikula siknabue kwoma tepukara bga krema shanunu leura remashinde telgama xonno segafo gomofie telgamo ties xuno bitiesgak gonra matel ganko mashana, sigak chiguisigak malono lolo lano lolo buin buestiga zi gak mach te gu tal gudi mazal' entre salma machiche rama tu buelt juntl machiguesirama chiga kwere mashana chigo gakre mase, noken mara madakw gakrga masikano gakrano sikegay taga taganoschon fier gochono ti rekwogak noshono nobokzagakno ziteggak losanos gaklare masan sgakre malo lono pukz zeknala fuinano segakna remanshonton zi gak gonrema wlall toxcomtroma to tush remang knelama mat tulas tu jempl tu beokzə gak ketzebez zankugma talamashu rombuen gakor rot ta rumor balsakomaꞌ.